<noise> धरम केवल ए नहीं बतावेला कि हम कौने भगवान के मानीला या कौने पद्धति के अनुसरण कइला या केकर पूजा कइला। <noise> धरम ते उ रही होला जौन इंसान के गलत और बदले से रोकले के प्रयास करेला और ओकर आचरण में शुद्धता लावे ला। हा अगर माने बहुत सभ्य बा ते हो सकेला कि उ एक निश्चित धरम के पालन कईले बिना भी नैतिकता बनाएले रहे। <noise> लेकिन हमरे विचार से अगर कवनो व्यक्ती नैतिक बा ते ओमें धरम के भी बड़ा हाथ होला। अगर कवनो व्यक्ती धरम के अनुसरण करेला ते उ जरूर नैतिकता से व्यहवार कइके <noise> प्रयास करी अन्यथा इंसान के नैतिकता नाम के चीज नहीं रही। <noise> हमरे विचार में धरम राह भटकले से बचावे के एक साधन भी है एही नाते <noise> धरम के बिना नैतिकता से जीवन जीअल <noise> हमरे हिसाब से संभव नहीं बा।